זערא, נעגעטיוו איינס, נעגעטיוו צוויי, נעגעטיוו דריי, נעגעטיוו פיר, נעגעטיוו פינף, נעגעטיוו זעקס, נעגעטיוו זיבן, נעגעטיוו אכט, נעגעטיוו ניין, נעגעטיוו צען.